हा भाई कई खे रि छो अरे यार सारी यार मु भूल गयो की आज थारो बर्थ डे हीचों यार कई करूं यार मारे नव दीमक खराब हो रियो चो। दूसरी बात या है वहा से आयो गन्न आते ही रोटी कायो अब नव माथों दुःख रियो छो तो आज जल्दी सो गयो। तो फिर रवान कोई काम बता दीओ काम करवा भी जरूरी है यार तो यह वजह से मारों को यहां इस बारे से गलती।